Citta, manda, maggi, angalaaje. Do pat kaute on je velnata nyamdu. Be do sooda kaute mai ha lumo be wara be wata ha nder haako to be defa ngam haako mai vela masin latta to himbe do nyama nana beldum majum ha hunduko mabbe. Amma to be watai kaute velnugo mai, haako mai velata sam himbe fotai nyama dum.